Maromaro zao karazagna kivà le haiky kivà bulldog i, berger allemagna, kivà gasy, labradôro, tsitsihoà, chien de salon, <hesitation> doberman ah, kivà golden, kivà rottweiler.